द्ज्éप्ल अन्ग्ë ब्óत् निक्ëत क्ëन इë ह्ëम्बन अन्ग्ë गौ कोने देय्मै औ है तन्ग्नै सर्नन् लै इë। न वजेन्ग् को है बे म्ëन्सि जग निप्रए बेलेक् जग तिन्द्जेइ ल अन्ग्ë नन्ग्ले लबिले खलम्ë। अस मौ भोत् नौ सोलि इë त्सेरे मजुलि औ है बन्ग्सिन् त्सेन्ग्ने ब्रुमु बुत्रो देय् औ है सोलि नै जै इë। नौ को है ननन् दुरोन्नि बेबोहर् खलम् नै जै इë। त्सेरे न हुम्ने मन्त्सि लन्ग् लै लबिले खलम्ने, गुस्तु लन्ग् लै लबिले खलम्ने। नौ अ है हर् सिन्ग्तो सोलि अ। नौ को सलै एक्र थै इë। ससे मन्त्सि थै इë जै दन्द जेन्ग् है अग पिस खलम् नन् सलै ननि है तन्ग। दन्द य मुन्त्से ब्ë थै इë, मुन्नि ब्ë थै इë, सलेन् थक इë। अर अन्ग् नौ ककन निप्रात् मुज ब्ëत् मुज मुने। नौ अ गिदर् ब्ë थै इë, पिस ब्ë थै इë। नौ अ ओहे ओब ओब नोउ थै इë। भ्रै ओब ओब नेन्ग पोल् मुले ब्ë भने।